Inna-ina masla vayiŋ a goz ndets na, susa slusla gwaɗa kor tu ina masla vayiŋ ndets ŋ-ŋ-ŋ duniya səma. Na mbərɓa ndzok ɗaka ŋ ndzoke ŋ ndzoka ɗakana. Ɗa ka ka dzuwal tata a goz ma ha nana nana ina mana nana masifa na, na mbrərɓa tasha t’ wush t'unda, <hesitation> ina tseb ŋguɗufun huɗ na pla-pla na ha gwaɗa va va va gwaɗa ŋguɗiya yzhin p'ta-p'ta nu. Səpot’ uzhinha nana, va pa-pila, na korəl gwaɗ nda nayiŋ na, t'negh nayiŋ na va ghana mandaŋ ya a giŋ na ahh na ŋ lablayiŋ da muvagh na ah inten na mba-mbal teh mba-mbal t’ undagh diya aaah mba-mbal t unda aah kag yayiŋ na neh neh ha ina da mongts, sa sa sen tabga siɗil vahana yadr sasənel gwaɗa ŋ radio ko ŋ tv na zhor yiŋ, fara va fara ŋ america ko fara va eh na, to vaye sən t’ negh yayiŋ ba gu sata na gwaagh haa da vla yiŋ ŋgh dəna ŋ lablal da muvagh na <hesitation> ghmbal səkwa gha wa, aa wa ghmbal səkwagha <hesitation> va hmbol səkwagha ha ha gham undu səkwagha wa, aa ba dzadzalo aa ba dza-dzal t’ unda vaya. Ba dza-dzal manya, ah nuts ne aah alla ŋguɗiye tewa t've alla ŋguɗiye ina. map-ma-ma-madza wets vaya na. Hana ina va uvagh sa maga yiŋ na gu zlahaŋyita molo guzla haŋyita mol inna tseb ŋguɗufun huɗ na pla-pla na, Ina va mandala uvaha ghəŋgaɗa tsabi ahdiya mama a mandala uvaha ɗa magai na gu kəlagwinta alla uŋguɗi yiftan ghəŋ na nanəgha ka m baɗaf taka mbaɗu t'diyu ha ka ɗow mbaɗ tadiyu ŋ da mbaɗ ka tadiyu da badzu ka vu wur wura ha yafta ghəŋ na, amma gu la uŋguɗi na gu zlahita mahaŋ zlahita ta haŋ na gu sata mi <hesitation> gu kəlafta mi t'unda, mbaɗa i pifa ghəŋ na gi mbaɗa-mbaɗa awi ɗama. Ɗam haŋ na gu shatata maghaŋ, gu ghuzla ta ta maghaŋ. Agi ne da moni kana dada muŋga ɗo pgha dza-dzal koɓo o pgha ghəŋ yafyo, keghe da moni nda la uŋguɗi na ma-maya gu zlavata mi kag yayiŋ na dza, dza na na cuhura yiŋ na, haa gu da mahga gu shanita la ŋgudi. Bug dai gu ghuzla ŋyita mol a goz. Rəga alasiɗ t’ rəga ŋ t'va pala ah ah gwa ha ŋe ghwa la, ala siɗi <hesitation> t't’ rəgaŋ ŋ tkyəva aah gəɗiye <hesitation> hambakzla la alla siɗi t’ t'va t't’ rega ntkyva wala vaya t'rəgel t'rəg rəga ngol na va papile, va papila səna t’ uzaŋ wa mam wa səna mama t’ uzaŋ wa səna bəl t’ amzaka zal mahga wa, ha dada na unɗe ndu-ndu ko wu wu kow wane und kəɗi nana ko unda ko unda nana haŋge ne cufu ta ɗe ghaŋi ne. Na na-na shaŋfine na shaŋfine ɗo-ɗo-ɗotsəl na ɗəgatol na gu sata mol daŋ yarwa. To naye na tsa ŋib tsa ŋguɗufuɗ huɗ, inna mandaŋ baya wo. Takoɗ yiŋ dadamuŋ na vəra ta ina ya fara vata ndu nda ina rəha bewo, inarha bewa, inar rna bewa, inarrhabewa naya ma tsanəp tsa ŋguɗufun huɗ. To ghla na guleŋ kada all shankara t'-t’ tapita alla shankara ma ta tapata haŋ tsaŋipta tewa teve to sladita alla shankara tewatər ya na kai tsiptsa ŋguɗufuŋ huɗ kag yaɗ na allaah a mote kag yaɗ na mote badzuta na gu sladataŋ mota ŋgane tewaa, gu sladata mandalis kol trella na gu slada slada gatəlama yiŋ. yada gatəma yiŋ yaɗa gatəkəma yaɗa cuhuri na chihuri na, ka gi nda-ndapnda nda dada sləgh mata na dreba na, ph-ph atsa ina va <hesitation> atsa atsa ɗaba-ah-ɗaba ah ɗa ba kusheghe, eh badzu-badza eh motana ti wa tkyire ma muŋ na dara ɗaba muŋ kushee eh gu dzeb ma muŋ. Kori tana kəɗa biw na, shəkebuŋ la shankara na ha go shekebəŋ la shankara na, haba, shəkebəŋ la shankara nda mandala b'-bə-ba-ba bindiga avla tahaŋ na awagasa ŋguɗi, ŋgala lanita na papta gu sagata mayiŋ haha dada ndina ah ah ah safak na avla hun na na ah ha tna hog tu t’ und na re aka ndahaŋ aka nda haŋ aka ndayiŋ, apa hayiŋ ndets wo agi aha yiŋ ndets guleŋ Gu tsaviv taŋ dada muŋe sa gu na gwaɗe kor yiŋ ndetse, gu ndəps, gu ndəpes ta mi daŋ mota, saga ta. Mayiŋ na gu ghinya ŋyita lan babəra ughadiya ghinyanyita ŋguln babər na ina va koɓo avlagh na na hinka na, ɗab ɗow na tewa kəma mak na, na aghdiya bindiga na tewa kəma mak, gu vel mak kwaɓa va ina ŋ dzəv maka kap ga yiŋ haŋ kyala giyŋ bəŋ həla ga yuŋ tina. həla gayiŋ ta ngol t’ na na gu slaɗata mayiŋ. Slyiɗukin na tata la ŋguɗi na pta-pta, eh naya na tsa-nib-tsa ŋguɗufuŋ huɗi eh ɗakana uzhiŋha ko na dzeb kun da t shula na haŋkal kakune eh mankwa eh mankwa, badzu-badza luwa ɗakana sa va wurka bewa, ɗakana na ude ɗots t’ unda. Unde ɗots t'unda, unɗe dots t unda ko nda nuwe eh mankwa ndzoka ɗakana sa warka bewa, wurka na sa labtala ka na na sluɗ na sluɗuk yiŋ, na sluɗuka karfe karfe hasha arviɗe ŋ yarwa aghdana na guda dzaha ka da gwoza, ha ina da shata ka t’ kwalta wa, ha ina da shafaka t'mbaram wa now ba kwalta bew mbrame. ha ina da shafaka t’ mbaramuwa oh-oh i-oh na kəlŋi, buba shuse na nane te wa t've nda lu ghurfe. Amma ɗakana na na de-ɗe karfe t'mbaya gha səɗok ma labta ah le ah labta ka da gozu, alla ŋguɗi te wa t've. Ala ŋguɗi te wa t;ve, ɗaka na gha ina da mag und wa. Se na duwe da mog unda dadamuŋwe da tsufaf t'unda avəral da vla dada muŋ ye badza-nu-badzal t'ŋguɗuf t’ dada muŋ ye, netse faraghra ina na, ha ina dzota ka ndzəɗa dada muŋ wa, dadamuŋa maga a t'unda, va unda tale ta negh ɗe ndzuka va duniya na na ple-pla va und tale tse va und tala <hesitation> ndzukal na avla dadamuŋ. Avla dada muŋ ko na maya toz taoz t’ und hana t'negh ka ha hal ina da fuŋtal da mew na wa na na badza nul badzal t’ nguɗuf uŋ huɗ t’ dada muŋ ya avla dada muŋ eh aha kwaɓa avla dadamuŋ aha ko nuwa avla dadamuŋ k maga wuŋ magawuŋ vəŋgaf t vəra dada muŋ na pla muŋ na dada kwaɓa. amm ɗaka na na, ha badza-badzal ŋghɗufuŋ t'dadamuŋ, avral da vla dada muŋ yi, magal t’ ina kor dada muŋ yi azlaval la ko in dokor dada muŋ azlaval la da dzovol ndzoka whrka dzaha wurka k’ wurka dzaha ndzuƙa ka ɗakana k wurka, am-ama-ama <hesitation> ŋ vra bol da vla dadamuŋ wa ah to haha ina va duniya ngana na sassa da sa, sa sassa deh həm-həmb həmbal da dzo dzə-dzə zəɗuk wa ko na na uzaŋ həɗika na wahale tos tse u unda gula na wahale tos tse na unda heɗi, ah-ah amzaka marakwe na wahale tos tse, ha ndzuka t ndzuka wurka da vəratal dzorwa amma vavrel da vla dadamuŋ na dada muŋ da vla ma ndzuka wur ka. Da zəɗa ndzukaa ahva ndzuka muŋ va ndzuka wurka daa dzovəl tinana, ha ina dzuta k ndzəɗa dada muŋ wa ha ina dzota k ndzeda dada muŋ wa avərel da vla dada muŋ ye, dadamuŋ ye da da vlama ndzoka ɗughwana dadamuŋ ye da tsu’ tsufa muwafta ko na mbaɗ ka t'e wa t;ve kana e tsufa naf dadamuŋ wu na ha ka da dzeb da tabga dow ka da dzeb ŋga na wo se tsufa naf tsufa dada muŋ we to ŋ tsufa-naf-tsufa dada muŋ kabuwa ka da dzor ndzoka ɗughwa na ko bəga dzeb kana ŋ tsufa naf dadamuŋwa na wahale da s'ka ina kori nda-nda ndzuhina muwa na ina fara va ta ah ah ŋ yarwa na na əh mankwa, mankwa va haŋyiŋ ɗow va hats faravata wa fara vatine eh mankwa ɗaka na na ah am e ɗakana na badzu-badza luwa, badzu-badza luwa, luwa badzuta na na shama-sha sləna pəla shasha t'melha, shasha t’ uzaŋye, shasha t’ mzaka unda, shasha t eh badzuwale, shasha t eh <hesitation> shasha t unda nda marakwe nda kol unda nda marakwe, ko haka nda marakwu ma, ɗakana ndzuka ɗakana, na ɗafa da mewagh ma slana-sla gwaɗa, ŋ nda marakw ma na ɗafa da mewagh nda mur kwam mbah ma da haslana sla gwaɗa ŋndu zhinha ka ma eh mankwa na ya guleŋ na ah ah se slada-slada ka ɗugwana to ndzuka ɗakana ŋgana na badzu-badza, sa wurka na sa we kor gwaɗa ɗafi ɗafe korəl re ɗafa kam sa həmbol kor gwaɗa ɗafu warka səkwaptaŋ səkwul ɗafa ɗa t'badzukən ŋ <hesitation> ta sa t'badzok mivuŋe Ŋ kuvur sa t’ badzok ɗaf avla yiŋ aghdiya, ne ɗafi ɗaf sa ta vlə mun la amma ɗakana na ba zuzaka ɗaf na zal kagh ma kaghe dada kwaɓa dakana eh dadəɗa luwa, da dəra luwa dadəra luwa, həmaba luwa va wurka wa, dadəra luwa <hesitation> tsra la <hesitation> aŋga sal la <hesitation> waŋsal hankal da vla dada muŋ, ŋ saŋga sal hankal da vla dadamuŋ na na ina ɗots la da dzovel mm da dzovel ndzok ɗughwana, da dzovel ko ne mog ka ko lume mog ka ko ma ko dzaŋge moka da dzovel dughwana da dzovel vita da dzovel ndzoka dughwana da zəka inde, dzaŋge mo inde dzaŋge mog ka, da zəka inde to lume mog ka da dzovka da dzovka t’ ewen dughwana amma vəra bol da vla dadamuŋ wa ko na lume monka həmka da dzov t'na wa, anəgha a alla luma enda badzo la luma ɗakan ehn səkwal t'na, enh səkwal tina na, ŋ tas na gu vrata mot mbeəɗa tase mbambəɗal tase, tsəkəma ma tasa səkwa nɗets na gu mbəɗa tasa da səkwanab ta mol t unda ne ɗəhakuni va ŋ ndra na gu, gu gubadzo tən ina ŋgana guleŋ tas ndra dada muŋ na gu da badzok metse eh a tsəra <hesitation> ap,